عندنا سمكة في النيل اسمها التامبيرة، بتنفخ روحها عشان تكبر، اظنها بتخوف بيها الحيوانات التانية، لكن عندها قدرة تانية برضو، جسمها بفرز كهرباء لكن م قوية شديد، زي سمكة اسمها البردة، دي كهربتها قوية شديد و بتشل حركة اي حيوان يجي جنبها و بي كدا بغرق في الموية.